Jadi nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu ya mungkin yang pertama dari nilai-nilai kekeluargaan karna ketika torang manusia itu pertama kali lahir itu torang dalam lingkungan kekeluargaan keluarga ya disini torang dididik torang mendengar melihat dan merasakan apa yang dialami oleh keluarga itu sehingga nilai kekeluargaan ini yang membentuk torang pe karakter torang pe fael tong pe tingkah laku dan nantinya nilai-nilai ini <noise> dilengkapi oleh nilai-nilai agama agama yang dianut oleh tong pe keluarga ada juga teman ini juga pengaruh jadi nilai-nilai kehidupan itu yang menjadi tong pe fondasi tong pe dasar untuk tong jalani tong pe kehidupan sehari-hari itu. Dari nilai-nilai kekeluargaan nilai agama bahkan nilai kekeluargaan dan agama ini pun dia mengajarkan kurang lebih hal yang sama ada moral ada sopan santun misalnya saling menghormati bisa membedakan mana yang benar mana yang salah ini nilai-nilai ini hidup dari kekeluargaan hidup dari agama hidup dari pendidikan nah setelah torang dewasa terus punya teman-teman tamang-tamang yang e so mulai luas bahkan itu juga mempengaruhi tong pe kebiasaan jadi yang tadinya dari kacil lingkunga keluarga terus beranjak tong sampe di apa skolah misalnya sd, smp, sma, kuliah ini tong punya pengalaman tong punya <hesitation> yang tong dapa dari pengalaman ini so mulai banya itu dia bersumber dari nilai-nilai agama nilai-nilai. Pendidikan di dunia pendidikan misalnya terus nilai-nilai politik nah tinggal tergantung torang kembali di torang masing-masing torang baca itu nilai-nilai ini dalam bentuk atau apa dalam bentuk atau semacam spirit bagi torang smangat bagi torang nasehat bagi torang atau nilai-niali ini tong jadikan sebagai semacam apa e kaya fenomena jadi fenomena dalam arti bahwa <noise> tong cuma sebatas lewat tau tong mo rasakan tapi tong tara e ini <noise> tong tara apa namanya pelajari dan ambil hikmah dari nilai-nilai itu kenapa tong tara pelajari dan tara ambil nilai-nilai hikmah kadang karna torang menganggap mungkin dia berbenturan dia tara sesuai dia bertolak belakang deng nilai-nilai yang tadinya diajarkan oleh tong pe lingkungan keluarga. Di tong pe lingkungan agama misalnya karna apalagi tong hidup di indonesia ini dengan keragaman agama budaya ini kadang spirit nilai-nilai <noise> itu ada yang tong anggap dia bertentangan tapi ada pula yang tong juga anggap dia sama dan itu benar mampu tong terima trus tong aplikasikan tong kase jalan sehingga yang tadinya torang pe karakternya beda di waktu masih kecil ketika dewasa nanti dengan tong pe pergaulan yang so loas so bebas kadang nilai-nilai ini ini juga pengaruh tong pe karakter tong pe pribadi bahkan tong pe cita-cita dan angan-angan untuk masa depan bisa apa jadi seperti apa ini mempengaruhi tong pe apa pribadi dan karakter.